Lewru nayamru ɗo kam ndu wi’ata Aprim, to ɗum wi’a Aprim walaa ko waɗanta bannda siwtaare Iista. Siwtaare Iista ɗo kam ñalaande wonta ɗon nde daraja, nde ɗum siwtoto, ɗum ñaama, ɗum yara, ɗum hofnira e sakiraaɓe.